Umani, umani uncí wí ucak, umani bëlaña cíwun ucak, opëndël oyá umani pëëceepëwí ná umparëfume ngëëwanţëngan. Umani bëlaña olínánţí bëënjëëjëlan uliyëk ná mëëncáam. O parëfume okoo yëlan káanceep, mëëndooba bëënjëlan kalëndu káancar pëëñab. Awu uceep unkak mëëmpurir pëënjúŋënawul usumpënkáanjá, ampurir pëëndeya. Maa parëfume kay kaceep cíiwun bëënjúŋar uwul. Mëënjúŋ mba bëënjúŋar baloŋ pëëre ja pëëñad.